Ha hevitra diso iheveran'ôlo posy zao e le hoe, posy hono hoe <hesitation> malemy fagnahy fogna izy jiaby, non tsy voatery malemy fanahy fogna izy jiaby, de koa hoe posy koa hono koa tsy mila karikaraigna be hono, lainga koa zagny, de avake koa hono e posy mahita hangatra hono lainga koa zagny, de avake koa posy hono tsy de <hesitation> mila omeagna hagniny be hono fa <hesitation> ameagna hagnina hely.